Raha hoe navadiky ny mpamosavy mpanao ody ratsy ho alika aho izao, de ny fomba hiresahako amin'ny olon-kafa le zavatra nitranga de le havako akaiky ireny aloha izany no harahako foana, harahako foana izy fa rehefa ela ny ela fantany ihany aho hoe izaho io alika io, de avy eo tarisiko mankany amin'ilay mpamosavy izy de fantany amin'izay hoe le mpamosavy io no namadika ahy ho alika.